Ñy fomba ataoko mba ho ampy roro: -Tsy mila manenty telé ela aho na mikobokoboky telefôny ela na manao vozaky fa mila miroro aminy ñy lera tokony hiroroako. -Mila mifoha koa aminy ñy lera tokony hifoaza, mba hampisy ñy roro ampy soa, tsy mamparare.